सिलाई मशीन एक ऐसा यंत्र, जिकरो उपयोग कपड़ा ने सिलाई करवाण खातर करंज। मशीन में बिजली <hesitation> चालित मोटर होवे, जिकरो द्वारा सुई अने धागा गति से काम करै। थू कपड़ा ने मशीन में रख, पाँव दबावन के सिलाई चालू हूई जावाज। सुई ऊपर-नीचे होके धागा में फँस जावज।